די ריכטיגע וועג פון וואשן די הענט איז קודם לייגט מען אריין די הענט אונטער וואסער, נאכדעם נעמט מען אביסל זייף און מ'זייפט אפ די הענט פאר כאטש צען סעקונדעס, מ'מאכט זיכער אז איבעראל איז גוט אפגעזייפט. נאכדעם וואס ס'איז גוט אפגעזייפט לייגט מען די הענט אונטער די וואסער און מ'וואשט גוט אפ די הענט און <hesitation> דאס איז די בעסטע וועג פון אפואשן די הענט. אויב די וויל- אויב מ'וויל נאכדעם קען מען נוצן א סעניטייזער נאכן וואשן די הענט צו מאכן זיכער אז אלע באצילן זענען טאקע אראפ.